أحب المتاحف اللي يكون فيها <hesitation> مستندات قديمة يكون فيها اثباتات بوجود الناس القدماء أكثر من طريقة حياتهم... صور بطريقة حياتهم... إثباتات موجودة من آلاف او ملايين السنين.